Ye adat istiadat yang ade di indonesia ye kite ngambek di doson be la tu adat budaya palembang ibarat kan sumatra selatan lah kalu adat budaya nye kalu wong betunak tu kite di dumah penganten tu biasonye h min sebulan tu la rami dan ade acara, kalu dumah penganten acara nye ingkuk ingkuk men bahase musi tu kalu dak tu lempar slendang karne itu adat istiadat lempar slendang tu ketike wong nak betunak pasti ade he tu di pakai wong teros ad lempar slendang kak untuk bujang ngan gades bae men yang lain nak milu kalu malu di omor paling ade jane dengen dude nak milu tu tu be dikit kebanyakan bujang ngan gadis, musiknye musik remik di pakai nye nah lempar slendang kak carenye men di doson tu sepengalaman awak pakai kain kalu dak tu slendang men dak tu jilbab men ade jilbab yang dak te pakai tu, carenye musek idop ketike musek idop la di putar kan lagu tu yang lanang nye ape yang betine bejalan nalak pasangan nye untuk joget ke depan he tu di atur mc, men mc ngate stop musik. Betine tu ngen lanang yang la dapet selendang atau kain kak tadi harus tegak, tegak joget, nah joget kak sampai sesudem lagu. Biasonye yang joget kak bepasang- pasangan dak boleh nye sikok bae, biasonye tige pasang sekali maju kan lanangan betine, kagek sape yang la dem joget, yang lihai dibagi hadiah tapi biasonye sebelum dibagi hadiah tu diringkas dulu kite yang lanangnye, dipupur kadang dibedak kadang dipasangkai bengkuing kan, ye pokoknye yang nyeleneh nyeleneh yang aneh aneh lah diringkas wong men di doson tu, nah men la dem la acara selesai gale baru dibagi hadiah diumum, hadiahnye banyak ape tu kadang sen kadang baju men di doson tu, nah ha itu dilaksanakan acara tu tu h min seminggu, h min seminggu sedekah, h min seminggu sedekah acara penganten ba dibuat acara tu, nah dem acara lempar selendang tu juge, adatnye bujang gades tu ja dak balek dulu, yang lanangnye, yang lanangnye kite nyalon undangan, nganter undangan ke mong kak ke mong tu, lempar selendang tu dak setiap daerah ade, daerah- daerah tertentu bae, bahkan kebanyakan ape tu lempar selendang kak cuman yang setau di awak kak pengalaman awak bae kak adenye cuman di lampong. Di palembang pukan daerah sumsel la yang ingkuk ingkuk kak tempat laen jarang tedengo bahkan dak katek nian kalu tempat laen tu, adatnye paleng apalage daerah jawe khusus jawe kak paleng kudo kepang men dak tu jaranan men base itu nye nian kan nah men tempat kite kan jarang maen he tu men dak keluarga yang betunak tu wong jawe baru maen kudo kepang me tu, ha kalo tempat kite he kak lempar slendang tula, na pas hari h nye gek pas dem resepsi ade acara kontes, kontes muda mudi benyanyi, ade juri nye juge mc tula gek sape di pilih suare he baek tapi yang paling seru tu yang ingkuk ingkuk tula karne joget he tu apelagi yang lanang jarang balek ke doson ngen betine tu pasti malu malu, seru dak betemu kite ingkuk- ingkuk tu cuman ade di sumatra selatan tula daerah laen jarang.